Ang funo som kwprak ni sai kwtui chamung chana hamjagkuko. Som kwprap chamung chai khe aani bwkha yogo tei kwbang khe chamung chaui manya. Tei kaaisa hinkhe funo ang nungnano nangnai aboni bagwui kwprak manwui chakhe cha nwngma thogjagya. Phiaba waisa waisu kwkrap chamung chana nango tamo hinkhe kwtui chamung sal brum brum manthok ya. Tobo fano kwprap tei kwtwui chamung ni bisingo basidi hinkhe ang kwtui chamung ni bising kwtui no gosinai. Kwtui chamung no chakha khe aani sorirok teisa aaram nangma hai ongo chakhakhai.